Kui̱phon pho kuidi mira dighi ghan bo odighi pho odighi pho o pho mia moogh mi ibeeran idiedighibo oḏighi di enoon oye kaa mear aani iyaar pho epe pho mea maar bo odighi mi iyaar di ibeeraan imi kum radi ghi nom ghan rephoomoghian r'iboh ropholabaal ologhi miradighan reeteen di erool mu da diomiraku ghan miraḏighi ghaan r̀ophalabaal ologhi odighi pho pho miradighi ghaa bo emoogh ni r'aar itughemi eniin iyaar di r'eema ghamighaa bo araaraar orolohom. Ikasi orolom rebaghami ghaani muny a school pho osidi kotool kuobam miiya abidi kuogheer idaabili di kobam riinya abidi kuogeh ebileteeyn nire r'ee̱baghaami idiedighi bo abuphe pho r'opoogh ḇo eelhe pho ibadi amem, gha̱pho opopho r'opooghan kooghi oleghe ri mo ibaam amuny pho rokibo a school o need, owha̱ ni iyaar di abidi kotolom udeh kuoghe illoh adio pho ipe a bidi ko tuagha bo ipepho ku eniin iyaar di mi r`echighi ghaan libaaghami siphe pho̱ ige pho abidi. Igeeh pho abidi re maar ghan ke serere igeh pho abidi r`ebanabana ghaan ni. Idie dighi bo ekaar iyaar di oḇaam ku r`ogeh lloh men di obumoony amaar a bam loor itabhe kuarool r'eeregha igeh pho odi re sereghian ghaani. Ku meen di obumoony arool udeh oopho udeh. Kua sighe diya pho kua baam oooho ude kura ghee ige pho re zagha zagha gbani mesereghian ghan. Kedigh ghan keen iyaar di obumoonny pho tu tu ka keel ka digh eenier bin na amiin agbulu gha oomosoopho eenir eenir epeh pho relogho naan ghan dighaag degheriyaar epie pho otua school pho ope kuiyaar di mi rawani di abudeamiom mo, a buphe pho rodaaghi bo, abuepho odibo sighada i toogh i pho ko poogh ruutu a schools pho esi ituugha pho ologho naan dighaagh ibaam ma anmuny pho omimo ibaa manmuny pho a buphe pho omoogh ni idaabili obaama ghi ghan a riya a bidi, obamaghi ghaan rookpooghi pho abidi kuoge̱h momdi edo iyaar dierool iduon kue mitch, na kamiin ni mo ikeh ibaam manmuny pho keseroghian ni, ologhi otughemin phokeen ka baa̱li idiedighi bo na a tughe mioye kuanaghanasa iyaar pho na /ratughemibo ologhi otughemia pho kesin kabaal li idi edighi bo na atughe meoye, ku oye pho ana gha naari ologhi ana kabaali kuo ye pho onaghan, keebaal ologhia na idi edighi bo na mawa ghan, ibaama muny pho isighe oru di na ka tughe mi so onuun onaghan itughemi pho eleghonaan inna dighaagh odughe aru kumuan pho a na pa ekupho. Kuipe kidi mi ra wa ghaghan mo oboh abuen a sigada pho ophoogh ghaanini gha di ko sighe raaraar orologhoom osighe otumo naan ibra ama muny pho. obile osighe kee̱n r`aar opheghom ephegh, mo ophel. omoogh koh keriri r'iisi di ko kaaohoo ghan r'aar oogho katoo̱l di ko opooghan oogho pho eeni amem, mem di okaar a rescience pho abidi abidi oghighan opoogh ooghoo pho kuomo oriom membo odighi iduon pho keloghonaan obumung pho dool aghudum moor odi olegherii iboom araar. Memdi abile r'amiin oghoopho pho, r'aamii n r'aar abuen abekeey pho u lohaan bo ephon r'amiinoch inoo̱n araar abekeeyn pho dirodighi yoogh epe diiloo̱ani ephon keloogho naan ni nyodi dighaagh otugha iboom araar kumi rawani di abuen asigba da pho kopoogh ekpo iyaar phe pho okiririom ologhonaan ani iḇam amuny pho ayira dighaagh ologhonaan dighaag abumin aweh obile omiteoghi okologhi naan youchi bidi inmeanian oghimoon yonch a school okoonaan, abuniin ibamamuny omoogh ni eephua ogin a school, aru utu ituugha pho siphe abidi omoogh bo eephua pho. Umoogh oye di kha kooloch naan bidi inmeeman pho ko ki mumbo, abuniin umeogh oye di ka koonaan bidi r'aar ogiommo r'iiyaa ogiommo umoogh oye di kango bidi enien. Kua araar phi pho r'edighighan iyaar di i baam a muny pho abuphe pho omoogh bo dibeeraan pho oghi ghan arutu itougha pho rotue ghan koo muugh memooaho ekipeenaan bo. Ko onyeeni memmo opo pho ekpeanaan bo abuniin kedighi idi mo roo̱l rodigh i okumooroye ku ogbi onyee̱ne. Iphen pho r`eloghonaan ghan dighe aagh. Edighi iyaar di a buen asigh aada pho koo tueni opoogh r`aar aar pho epho oloogh eelech. Kuodighi naan igbaa n amung pho buo obile omoogh riisi di ko saa naa ghan edien ibaam amuny pho di kalamoor ameam edien diopho po <hesitation> abuen aruutu ituugha pho ko ongo ghan obaraam itughemi pho kelogho naan ni igey ḏighaagh ibaam aamuuny pho otungha iboom afraar roḏeenaan asiloor abidi mo abidi rokighaani ruutu ituugha oghiotu ituugh pho pio̱ ima iḏeenaan oye di a r`eele bin aghi eeghe di iyaar kuidi na apham be pa pho arighelom? Epe kuiyaar di enuugh yaar odighineen ku ony di aghi otu ituugh ku upham iyaar utighelom hh-po ideenaan mo odi aki ni otuituugha mira wahghan obeem mo oye di kaloghoonaan dighaagh, aloghanaan dighaagh ibaamanmunypho okolo naan abidi rusuma di abidi ke ki muum, obile oghonaan abidi r`iiyah diabibidikoo giom, obile ologhonaan abidi dighaah ongo idaabili di bi̱di̱ ko taologhom ude, iloh orolom r`iloor obaam ariya pho abidi kuogei, idi edighi bo, oye di a ghi esi otuituugh pho ku geh, iyaar mo omoogh iyaar di a ghi odi ghi adiopho iboom a si ruutu ituughe kuna adua aghi ḏiopho a rodon na ka miin ni mo ibaama mury pho otoologhi oophu deh. Ku tutu koo keel mo digh eeniir. Iniin aruutu ituugha udeh pho riyaar riyaar ooloh oopho oogha bin kuodi udighi iyaar, utue usigh asiment ukironom ooghaapho riisaar umaar useere idi ke duugh omiin. kuo lo eḏighi oopho oogha. Tutu ọbumoony pho a tool pa pho ku a tuugha ku ratigheel r'atu asọr ma pho madigh eeniir. Kalamo rotoọl pho, oghen o dho oniin kukamoogh ghan eephooghi otoọl ghan asuemapho tro, tro bo adio? Kuikah arusoụr ma ony pho a moogh bo? Miraloom ni mo abuen ro phoogh bo sigheda pho kolọghọ naạn ḍi ghaag opoogh ruutu etugha pho mo selemi r'uutudi eghiigh maạdie need osighe a siment kuo kirionoom lisaar ku omaar odighi idi keedugh omiin ku a bidi odighi biin ibaamanmuny pho oghi otu ituugha pho kodikumun eeniir kuotigheee ologho otu pho i phen ku iloọm mạ mi di mi ra benị buẹn odighi bọ sighadatooghi phọ abidi oḏi ghi naạn ghan muny pho, mem loọr abidi odighi i phen phọ aruwehnian. Ketolo naan ni bidi. Ony di aghi otu ituugha kakighan olegheri iyaạr, otuugh araar r'ạ kighan di iḏueeneen odi ke ḏighiaani igey. Memlo atuughaani kuanaghanaan ariisi oroọl otuugha pho eroọli kuatuugha, ku ra me tee na ka miin nị mo opẹ ekuuna phọ kamitiom nii olegheriiyaar pho ọpo phọ odi atuugha bo been epe biin mem dio di amanam ka keẹl oọpho ogbaaph oghaaph ọge iyaar amaari oge, obhaaph, ohhaaph obaạl a maari obaal oḇem mo pro nọ oge iyaar kuo seẹrie esi, asi kapoogh ni iyaar pho ọge bọ alegheri iyaar pho edibo pa phọ oḇeem keeny mo sien ekẹan ilho kua ghi asi kamiini mo sien pho mo beem mo eteen ilo. Oomo pho araaraar pho i phen pho keloghonaan dighaag doọl obumoony pho mem di obumoony pho ama obaal, kuoḇeli ogeh mi raloon ni mo a buen a sigada pho kubulamaam ghan ophoogh amuuny ituugha pho rutu ituug a pho abue pho emieegh buen <hesitation> baam aruutu ige pho kue si buen igboogh aruutu ige pho abidi ophoogh ni bue pho oloogh eeleegh, ologhonan dighaagh retean ikpoki retean ologhonaan adighaagh ongo ikpoki, oghonaan ariyaa belekeen riisi di erolmaadi ko sighe ikpoki kuongo <hesitation> abidi ongo ni ikpoki pho erool di a muny pho omoogh eereegh otuugha kidighi idi, akini otua school pho, kuo tuuan ikpoki kuoporoogh. Oomo abue pho otuan bo ikpoki kuo pho roogh olo adio pho ko tuu ghaani edighi iyaar di abuen asighada pho ophengh ni ku r'okpeghan ikpoki phi pe pho kongo na ka miin mo kok ighaan ni a school pho ro phaalabaal ologhi oony di aghi a school pho ebeel a adio pho ku opho roogh loọr esi ikpoki, aghi, etuum adio, pho ophoroogh, aghi obeel a weeki ophoroogh, omunemom iyaal ophoroogh, omunemum iraar aweeki ophoroogh, na ka min ni mo ephua pho odi ke tool muun idi edighi bo kamiini mo tro adio di odi aghi otuan ghan ikpoki phi pe pho oporoogh nyodi. Loor esi di odi koopeh bo ikpoki pho ipe pho oghi pho kedighi igbaạghạmi esi odi reghuun otu pho abidi miraloom ni ma governmen, abuphe pho odi bo esi aghada itooghi pho opoogh ni iyaar pho ephen pho okiririom ologho naan dighaagh ibaam amuuny pho a bue pho. Ku meera di araar ikpoki. ikpeeghi kube digh yaar di ephua ibaama muny pho ke mugh obobo ku meerah di adoo̱l ibama muny pho ke mugh obobo ku meerah di adoo̱l ibama muny pho ro too̱l ghaa bo ophuu deh kuko geh ŕaar pho ku ke dighi iyaar di eephua pho ibaam manmuny pho omoogh bo ko kiigh ologhonaan dighaagh ophoogh raar pho i phen pho mia ghaap bo erool di iḇueneeen anmuny pho ayira ra|muny a muny pho a yira omooghaani dibeeraan kuo sighe iphan pho otughaam. Kuengo bidi suor oye di atugha kua legheri iipho na ka minin mo ka phoop ni ku mem lo a phoop i ḏue odi ke dighi ni diigboogh, kedighini diseph kedighini. Ima, kedighini eelah kedighini, oghiagisigh, kedighi ne eboom iyaar idiedighibo onypho kua duum po aduumanaan emah, odumaanaan odeh ro niin biniiniin idiedighibo memoopo pho ony pho opo pho a metebo onon oye katueni a tom dom onoon oye katue ni abeni mo u maanan, uduah naan muum biin aki aḏiighi eniin pho eteen pho kuedi manlo ony pho a meete kua moogh ikpoki, amoogh eelah katuugh adighi ka bem moo katuugh adihi ka bom mow katuugh adighi ka loghonaan ani ni bunoon awe dighaagh kedighi oginee eli biiniiniin. kuo ologho naan dighaag osele miyoogh rutu ituughaa ibamamuny pho ayira, ŕ abuen odi bo igbogh ariisi ituugha pho meen lo yira odighi idipho enaan pho keen, kisephaanini iyira. Mirawaghan obem mo kubulanaan loor, olegheri mo abue pho yira koodighibo iduon pho bu i dueneen pho ayira memdi abuepho kodighi ephen pho, idue neen pho ayira ke dighini iyaar dio phighi. Di emoogh iphighiom. Medighi mira loom ni mo odighi iipho, odighi di oḏighi iipho amabi katoo̱l lonaan, oghil pho kaamuugh ophoripho oghil pho r`atubo kayira ro bilenaan bo. Idipho obem mo odi bo abem booni mo abuphe pho odighibo ikumoor awẹ pho ko muụghuun kuibaam anmuny pho ko-poogh ni ku osi ghe esi abidi kelogho naan dighaagh di ibaam amunypho ko sighe esi abidi. Ku mem lọ ọsighe esi abidi na ka miin ni mọ ko dighi ni ima ko dighi ikaạraph loọr esi di mosighe riisi aburudeh r'abauruniin pho abidi na ka miini kieen mo idueneen abidi kedigh iini idi omaar kuo phighi kuok olo bianaan bidi diseph ke toolo naan ni bidi na ka beem keeni mo opo pho oony ami r'opha labaal-ologhi, die edighibo adighi ni igey epẹ otu ituugha pho. Mem di obum oony adighi igey epe otuu ituugha pho kua mi teenom ḏigey aḏiyaa, or ogina ologhi ooniin pho r'odeh pho biin ku ra baal ghan ema pho roseph ghaani. Idi edighi bo, dudi odighi igey romite biin eeni mo moogh odighi, omoogh odighi pho eeni adiyaah pho di ke meerah kuo poohj diyaa pho odi kuongo ghan nyo di ikpoki uwaya atuumuwayu a wẹ pho a buphe pho roo tooghi bo sighe a sighada pho kuo okpe ghan oloogh dighaagh odi. Sighe ghan iphen esi a rukuumuuan phọ ana mi ra loom ni mo kubulamaam loor, kuọlọ yira omiin obumoony di erool daạ di o moogh ephua pho oobaki dio di ka moogh ghaani eephuạ oghiani otua ituugha pho meem eliọo di a moogh ephua phe phen pho kua tuugh ku radighi nom adiseph ke tolonaan ni oye pho opo pho aabakibo, udi ghi bo idi obuumoony pho ukaagh ologhi kua moogh booni ephua pho. Ephua pho ephen pho, eeghua pho ephen pho r'elogho naan ghani dighaagh bu boom awe. Oghiil redighighan idi abuen pho odi bo risigh pho. Odua ghu abunon awẹ obile ni odi, dio di oman obidi di roḏigh idipho erol dah di oniin a pasi radua, onoon adigh esi phi paphoo obumoony di atuugha duya amaar kua pasi egey epasiom, aburu de pho ra buruniin pho rooseeyn ghaani. Iseeny pho ipe pho reloghoonaan ghan nyodi dighaagh di kengo nyodi ophala baalologhi odi ghi idi epu pa mi ra wa ghan obem mo <hesitation> ḇue pho asighada pho ku bulanaam loor ophooghaan muny pho r'amaayaan pho ayira odighi naa abidi r'aar pho ipe pho kelogho naan bo bidi dighaagh, oghi a risigh abidi, keloghonaan bo dighaagh di ibueneen iniin arama pho ayira kedighi diseph. Mirawaghan obem mo kubulanaan loor kusighe ikpoki lọ yira omoogh kuo kaagh, kuo booghi, kuo beem mo emukuon eghunotu ami rami obo obo mu mo abuen ropoogh bo sighada pho ongo eepho ghi di ko loogh we di ko kiighi ra ma aḇeekẹypho ku na asighe oghina otokah na bin na asighe ango eepho ghi pho, sighe eephe ghi pho adi alaanye omo emapho di aleeye sighe eelhe pho, adi aleeye epe a local government pho ayira erọ madimem lo na adighi lipho elogho naan dighaagh, koghina eghun otu pho ana, naloghonaan dighaagh pa aramapho edibo sighepho okpoomoghi bo ku mo ghool bo mo oniin <hesitation> eghiir di edi ekpik a state or mira mem ghan mo ku bu la maam loor idi edighibo agho pho ophon kalogharaan ni dighaagh. Ibam amuny, ikumorawe, ugheel, r'iisina ku mi ra loom ghan mo odighi ephen pho reteẹn di yira ko moogh ikaaraph i loghi diko beẹm mo emutoun eghuun otu ami, enoun eghunotu roki, enoụn eghun noto remoogh suor r'aghaaph phi phen pho, romoogh suor oghi ema a keekeeny pho oghi otuugha adiye otu gha ibaal, otuugh ilo ko kighiiloom rughuugh, ilo ko kaaghi iraaraar, olemoogh r'aaraar memdi abuen asighada pho mo seghe r'aaraar pho i phen pho osighe otu. odini ooleenye ophoogh gbaani keen bue pho umoogh gba ni bo oye lo erool maadi ka tue amitium ikpoki oneemiabidi mo ughua iki esi ituugha umooghaani boọ oye di kabeeni mo itu riisi itugha, obo obo nmo idighi iduon opho gha ni ni buepho oloogh eeleegh, ongoāami bidi ilo abidi osighe ni ologhonaan bu phe pho, umoogh gbaa ni ḇo oye di ka tue akpe ikpoki a school abidi. Oboobo a beeni bidi mo iki a school iniin a rughuunotu aburude pho r'aburuniin pho odighaabo. Eeni odepho maanuugh obobo reki oteeny esi dio oony pho kaki esi ituugha bin oniin pho ma muugh idọ phọ arughuun otu pho ipe pho reekaraneen ghaani ibaan anmuny pho abue pho oghi otuugha ilo baal r'iilo gha. kuroloọ muum ni siee pho mo na amoogb, adighi oye do odi pa ema pho ku na a moogh ni ikpoki, na emoogh ni r'uphuua, na katue ni aloogho naan ḏi ghaagh iyaal, iraar, inyaạ awe di umoogh ode pho imaghaa mi phi phen pho. Loọghọ naan bidi dighaạgh oghi otuugha ilo-obaal r'oghe kāsighe aseẹh naan eghuun otu a na bin. Mo eghuun otu ami ku oghi odi ghi weh ku bi di orughan odighi rebeẹne ongoghan eghuun otuami. Mem di na adighi idipho kala mo deenaan pho epe pho elem bo kepho radeh pho ologhi enaan ka/baal idi edighi bo abeekeeybin obem ni mo otuugha adiyaar oleegheriyaal kuidi ghi eelah. Ku mem lo na atuugha diyaa pho kua leheri iyaar kala mo na ko omoogh ni iyaar na amooghini eelah na ka pinomaam ni eela pho epe pho, odoghi ana kein ka baali. Eela pho po̱ eeghe? Eela pho po edighi ḏiseph di ongo oye edighi igboogh di eghaaram oye pho opo pho atuugha bo bualee gheeri bo eeliom rꞌekeey odi aḏiya pho rꞌedighan idi oye rꞌa legherighan ekeey rehom odi oye katue bin akporoghom ina oye katue bin akpaariom yina bin asighe ipe edighi bo ilana idi edighibo na matuugha diyaa alegheri eliom mo ana rekeey pho ana ekeey pho ana mi rakaap bo po ika? Imem mo sien kateen no teen obem mo sien teani no tean. Ku mem lo obem mo sien ka tean bu na atean po na ma pioman kuo oloogh di na a pioman di mo geni omoogh idi na katue a bem mo miulegheri miu leghe ri eloghan nemdi na a sour oloogh di mo geni obeehre loor a riyaa ku mi ra wa ghaa bo obeem mo eekpia edini di awe di omoogh ikpoki, awe di omoogh ruphua we di omoogh eela righoogh ko lo gho naan dighaagh we pho abuphe pho umoogh gha ni bo oye di ka loghonaan adighaagh pho ku dighi olo eghuun otu ana bin ku dighi edi na ra wa di ogi na ana kua kobirima. Loghonaan anini dighaagh, ekaarekpulum bue pho umoogh bo oye di ka loghonaan bidi dighaagh. Buniin ibaan amuuny lie mum ode pho araaghaagh pho abidi ikpaar. Umoogh ikpobi obem mo ikii ani esi ituugh umoogh ikpoki obeem mo ko sighe bidi okie bidi ko tuu ghani ilo abaal roge otugha adighaagh ikpoki okpe lo logho naan keeni buepho dighaagh mem lo na aloghonaan buepho dighaa mem lo na aloghonaan bue pho dighaa kuo ghi otuugha yuogh kuo mitee epe eku na pho ko beem ni mo mum mo opeer oge nu lobo̱ mi mu tue. Ku mo opeer oye akaari uloghonaan imi dighaagh mo ephen kui yaar pho me adighi bo oye rodon kobula dighaagh pho adien pho na aloghonaan bo bidi ku mi ra wa ghan obem mo mum mo na adighi oola, mumor na a moogh ikpo ki pooghaari buphe pho u moogh aa ni bo eereegh pho u moogh aa ni bo eereegh pho epe pho a looghoo naan bidi dighaagh retean a beem mo sighe mumu ipa emapho ayinaoo, mumo ipa ekool pho ayinao kaapaariom buepho asighe raar abidi. Kuolo sighe bue pho a mere mi a ben mi tu eghi esi di nyina ketuughani obaal pho rogeh, rerol di ibueneen nyina edighiani weh. Kamiin bidi mo abue pho peeghe or mumorna weh ni, otu ko amibin kuko dighi weh. Ema pho eephin or ekool pho eephen. Ologhonaan adighaagh bue pho umoogh bo enaan ku kepe ina mem lo̱ na alogho naan bidi dighaagh mira seph ghan dita pho abuphe ko na ghan bo ikponu phi phen pho kuotuugh odighi ipe pho adiyaar igbia pho ebeem bo. Odeenaan epho mo ghian yo po pho umoghaa ni bo. Odibo dool imini miin, odi bo do adi kpara mineen oye olo di obeeni mo kia a school kuka ki, kuna buniin kokika a̱school pho mem di redien oole diroor pho bin ii kua beteanu bo ra ki otua school, arighed kale eeghe kpoki oghom a saba owuraam a muun bin ilo, kui ilo boo̱gh ka dighi ika bi ku na miin ma dool pho ephoogh doa̱l bin ke tool. Ekigh daadi olegheriani egeey iyaar ka kaaph bo eeghia, kadi ghi bika araar ekparam, ku poogh rughun otu ayi ra bin ku poogh sidool ayira bin ku poogh buu moor, ra buumoor aani ayira bin extend ni oloogh adi ghaagh pho opho pho o ghion ma ni we pho a buphe pho u moogh bo oye di kaloghonaan dighaagh pho buphe araar pho araar ekparanaan bo, buphepho ro mii nom bo. Omoogh aa ni bo̱ ni di beeraan reephua oghighi a iuutu itugha pho. Kuo ghel pho riikpoki oghi mom mo ilo bo esi orol kuo ghi ilo, buniin umoogh. Edien olh, awe. Odini di kadiroor pho ebaal bo edean kuo ihe odo oye pho opo opo pho naa ka beni ika maghia school? Kepaar a naan ni onaghan ipe otughe mia pho ra kaaph bo idi edighi bo oye di kanaghan ilo otughe mia pho ra kaaph pho ma ihe eḏea̱n amoogh iyaan loor odi. Kuoye di edean ulhe keparanaan ni you di onagham ipe otughenua pho ra tughe mibo. Kuidighi ku mi abem bo mo pho mem lo̱ yira omiteom ogheel pho opo pho dia wẹ ko tughan osa ridean kuo ngo bue pho umoogh ghaa ni bo ogheel pho emiigh buen ibaam asischool pho ongo ghan edean. Oliroogh rotaany ke logho naan bidi dighaagh, eni tro tro oye di ana ghan ipho atuugh idun bin adighi. Adoghonaan dighaagh di mo enaan pho k seep pha ani nyina oye pho medighi.